Ja intokuto ntakuyo chí montokuto nta kuyo na staato veeyo, na staayo vele kanuyo, vele cocina yo, ni na staayo patíluyo nastayo santootuyo ve´eyo.